<noise> <hesitation> isabuni hatua jakwanza jitumika ukusukira, ukwatsisa isyombo, <noise> ukogela, kama ukudekia utumila ijawuunga. <noise> Unavo utumia ijawunga udeki udeki udeki udeki udekie upa kama juja apia piva pakavu wikutula amakasi akangi masaafi, wifuta wifuta wifuta, ili mradi pavisake najipalie inieti. <noise> Unavo uvekirevo, <noise> au pakamo ukusukira, <noise> unokwe ukusuka, <noise> utengulesya tasi ijawuunga <noise> poutengure uuwisa utole ijakipande. Utengure ukusuka, wisuka wisuka wisuka wisuka! apia jiva jing'alyem umwenda bado ukuva lazima mara javie. Wisopa amakasi akange, wi- amakasi masafi gala, utole umwenda u- u- utole umwenda ukunge wisopa. <noise> Amakasi akakwanza kala usukire usukire usukiri usukire usiki- usukira, apya wimara uveka tena indovo ijingi jakuvalaza. <noise> Uvalaza wisuka, wisuka wisuka wisuka, uveke inongi indovo ijadatu, usukire usukira usukira, endovo jiani usujira wibia ukwanika, apyaubie kukwanika. Uin- imradi uvutombike uvuwesake vunonu. Uwutombeke uvonavye vononu ili ukuzuia imwenda gili ukukudima, uvike ulu- ulutombeke ulivu luwesake lunonu, luvesake nulutsila kutu, u- unave kama ulutombeko lunonu. U- utole aimwenda ikyamubeseni ukwanika, upulikira linavike litsuva, ginakavo gigi kinakavuke, ukwanula, uva upyawiwa wanue kama ulilwi ulinulutranka uwe ulinilibegi, utole imwenda gyako kuvi kikuja vunonu wikuja wikuja wikuja wikuja! uvika mubegi, isiku jakusuala, uswalake umwenda imoja kama ubadilise ukungi wisuka. <noise> Uswale umwenda umoja kama ubadilise ukungi wisuka, <noise> apo nakia kevo imwenda nakikawesa ukusafuka gyang'ani, <noise> wala ukutse- ke ukuta kisafuke ikyoni najikawesakana. <noise>